Masiŋ giirtoowo jogii ko ñiiƴe. So tawi a waɗi hen ɓiɓɓe leɗɗe ko jiɗɗa ñiiñcude ko, so a uddii, a huɓɓii tan yirlan ɗum noon e noon fof wonta conndi moñña ɗum haa moñño.